Injé éwato yanja iŋoot mé nufuk, siwato soniyee futook surubo, saan iwaréén mé iŋoot imbi sitogoom imbi iyuhohul bujoom jambi iyook wala jambi gaŋoot guyogénoom bujoom so soomé siwato soni futook sifojiir; siwato sa usu nijumé iŋoot niyuhohul bujoom bayogut.